<noise> isimu, ndingatole, umwana eidova, kondibebaje itenga baba ndidove ndikinile najune padebe. <noise> Une pondibele ntavi umwana uju, <noise> isimu uve jounanga jukwanza uvutundu, bado ukwimba isyule, <noise> uvukwimba isyule wule, jukwanza uvuhisi, <noise> visimu mwiko. Isyule nukasome, <noise> nukasome isyule vimwana uju, ndikalakala une ndilinkala, <noise> ndiukulisya wukweli, isimu ndubelile mulu ukutumila vimwana uve, bado ulinndebeno. Utumile kungae imbawu ngamala isyule, ungala isyule poutumilake isimu. Lakini bado ulino ulindebe isimu nukawesa ukutumila, <noise> utumilage wakati umalile isyule. <noise>